Go'gon ava ika tosən do'gamari paka siyasa rak i doo bonge mari airə i doo bonge do'gamari ina pu te’ gobi i doo pa do'ga mari ko i laa uná pa gapta iirə te'ka siyasarər go'gon noka i le'len sə i doo si gwen ana pita too go'ka an si doon sə yangi iya i gee kai si geesi kwee səbo go'si oomi do'gamari ina pu siyasa ta'ra ni i doo i ro'ba gobi yangi i robo gobi a doopa ak ri erizo ina pu siyasara te’ net laapa i le'len si go'ro ana pita go'pa an si i go'rəs amma yangi gwani muyo yangrəm ou roo yangrəm i laa tingitiya gbikiyai wi'bol rekspa uri timi doopa dog'amari ina pu roo i le'len ko wazwaizə sə laa sə kin na kin səna geegen pak səna kwee sə laa tingsa gbisas sə kinə sə gab sə kam dəl oomi. Mazza doosəkus na waza geekaszə maza doosuz ezi sə doosu sə kwe so daga ma'karə ama ange esak ni wo'to monge bo keesa do'gamari ina torpa bon yangi ak net uta ko pakasu'ra marirə te'ka ak uza le'dookapa gwentək wi'pa gwenk ni pita n doo sa'ka paka wi'rəkak okni weesa gwandəs go'suku ko an ya weesbo pakpa noka do'gamari i geesəka ko ni pisənak ura a rek ullo saa esu ko unapa saa gh'dii saa də'su kaa doosu monge n zaa ovukarə na gbikəm a mom n laa oruk moro mii ipu laak ana andə dootəka pak naasu'ko a etu unapa ara aren ulla’ mu'ka eki yaksa zokaroo naa weerəka weerəska bil ak go'ruka saa kinə ama moo a sundəpan ana ayi a rekspan bo'rak saa kin do'gamari ko do'gamas kiizəs ko ya'zəs i le'len sə i laa mazza wazwaiya kam dəllas ina doo bonge boa aigə wi'a booi i reksaa ar uka gə in yangi dəna iinə zaa es amma i puni dangwanik ko doka gangsək Mazza napsaas uzə asə deekəs mu'ka yangi esak ipuni iya i nau paiyak deekiyə ii dangwannia iyi iyi do'gamari yangi booi okso bonge ii iyaninkai ana iirə i mee essan iya dokai meepa uno go'rə dəllarol sə laa uza kin sə iirəsə mari leek dəlsə laa mari gee tingkapa yaksazok pipa urnapu geekrə naa kiiza ulləs naa yangi yna daksu naa mariya i seetəi pa do'gamari ina kee siyasa rə te'kapa ipu ina fəku naa yangi gwaniyi i geeski ara ak gə too uras ara ak bo too toon ina essai unə uri doo bonge zaaza essas uzə kam bangəza essas to a le'ekbo ulla kamna bangəszə sa doo monge bo su'te zaas sə kamsa bangəs pa to do'gamari gə i piipin daga dii naa ɓe'rəb ba iib uri i dəngye uribo zəi pat do'gamariro go'gon ara i torkən siyasarə te'ka sə doon pak sə but sə ree mu ura kinə gwangtaz maa gwanta eti sə go'su npu orəkrə orəkrə do'gamari kainaa keeszokpa do'gamari uri i piye iya daga yangrəm iirə uri i piipin laatəllə to irim uri i pii i toopa toska te'pa iya i toski te'ei i pii yangirə maa yangi i too toskəi pii yangiya i too torka pai i pii ko wi'a iyi i goo riga ya una daga wi'rəzə ukə laks meeka zullə ak sə kam zullə ak timi i doopa timi ina doopa pini uri ar mu ika ar gangsəl yak, ina yii si una an sə timi i doopan sə domda ɓerusupu no'sə og annin sai a og geesa mu'mu ree mu'pa yangrəm piti timirə iyabo do'ga marii sə okusapu a wonkan ningkan səi okusaa ri akan ipu okrə bo gə bən pu ri'gə tən a mee men a saan wazwai bo meetə a saan pa sai a ri akan noka rik noka rik ni n doonak do'gamari i kee kotto siyasarə te'kapa ipuna ana dookarən ko i laa una pa ina laak unabo ana toyi iin ɓomi ina doo ina daasə do'gamari noka do'gamaz uza tor nollo ar ukaro wazwai konaa tingsa pisus səna ree ar uka rə i gwenu unanin pa dook una sə gee nok tingsa ullə esi pa noka rik ipu oorokaa ro aa yangi a mee gapta ara esat naa do'gamarit nok riik do'gamari kai na dayi sa'kapa ina ree mu'ka na paka siyasa rək ɓami bo ina mee naa ana ii mee zullən ina gwena wi’ kaina gwena ri'gət pa ri'gət baka meekako amma niya bagən meek uri doo bon ge wazwai na dəg rabrə paa ana do'ga maza gabə rabirə diiz ogan wazwaiya dəg pas og pa eni pak arkirə gɓi'kək niyi meenak niyi le'enak sə do'gamaz napu roopa pu zuk